باش تركب الدراجة، أول حاجة خلي الدراجة ثابتة قدامك، حط قدميك على الأرض، وركب رجلك على الدواسة، و بعدين حرك الدراجة شوية للأمام؛ باش توازنها، بعدين حط رجلك على الدواسة الثانية، وابتدي تدوس عليها برفق، إذا حسيت إنك باش تعق حاول تميل شوي للجهة الأخرى، وتوقف برجلك على اليمين.